Kalamunii ak ishin huji midaasit. kalaamunii wino kabdie. ta penseliit jira aminen ta winoat jirai, ta penseli mara biri inana akan wochorkan inamakaant akanii tumietai wochooreni maye duum rangi fa irjeebiseni akas huji midaasitie. tunii shule faanen hinsoomeni, ofisiinen hi midaaseniin, woin bareesenie woishin barua won hujia